To “ahh” munamun lanyha mikhe masmun ellenkhu parophomun mama iilom phomon takyagi negya mikhe wanna ballemin khasaghi wanna bal-emun kgasadhi nasara mikhe wanna ta sadhi ellemun ellenkhu sibɓa mun wah mikhe mihke t watu sibbamun wah mikhe ta watu phallan manni lho akhi ma a khirom mikhe ah-ah ta peni saghe nasara dhank mikhe penia ma mikhe suppo summoh yaresunkwanchi phodun ma mikhe ta penina kawai dhan mikhe dinga bwallani yanda bwomi mundhe ta yhiwani penna ellenkhu ma siɓɓmunphomun khakyguhm to nhi dhemmigi dhigin pedhi wah mudhigin khamma pedhi wah muddhigin khamma watu man khau khail mahma dhiya man khaukhani mahlma mahlam manni phomun ta gbwadhina ti kuphebe ma bwanho ma wanna penhi ball summah dhakmasgha tawanni phoh wah khakhirigi dhamminamun tapteh ah munkhirigi pho-pho bilwa wo mama watan mankhoyi phomun menamkon mawanna ma mazagha ta summon gohlnhi khateh kha summohaho eeh anthony yakubu kwanchi.

Amh lahgho ta dhomegho ta dhomegho kha phogho kha phomun amma minamun mundhiyho siɓɓa ti watu ti dhomegho arridhimegho kha phomun dhandhaomegho kha pholenyha asuwa khizehhke yaremun tikyaghe phomun takyaghe tiye so mamun bwanho munghwadhinamun wah mihke gbwandhirow hwamikhe rhoparii siyasa sibbasun akhirigi phomun khanpena ko mikhe gbawadhi tu kano ko abuja a khirigi ehomin ma khayho lah mak makhero watu ka minamun ma penguru kwarna watu khaukhauam maman khaushumun mundhinha mun pmmi yambamundhem yamba ta kuma khiremun ma yamba khiremun ta abmun kwokwo mamun khiri phomar ma bwanho ma ankhiri rina minamun ma khamengi miyakhire a wallam oeh miyakhirenhi ankhiriko kuwa miya ankhiri ko kuwa miya khirai a wallam memako khan taph dhagho khahpo khaphomun.